<hesitation> Ny fahaiza-magnano tokony agnanan'ny <hesitation> serveur a ndraika aminà f- tragno fisakafoanana le lafo be regny a: tokony mitsikitsiky a, fahalalam-pomba, madio a de magnaja olona, de <hesitation> mahay mankasitraka zaigny raha ataon'olona akeo.